کورني او ملګرې دواړه ارزښتونه دي او هر یوه ته باید وخت ورکړو، خو کورني د انسان تر ټولو نږدې خپل دي او وخت ورکول ورته ډېره اړینه ده. انسان تل په کور اوسي او کورنۍ د هغه کور حصه وي، نو د دوی حق نسبت نورو ته ډېر وي. ملګري لرل هم لوی نعمت دی، خو ټول وخت له ملګرو سره تېرول مناسب نه دي، ملګرو سره وخت تېرول، باید خپل حد ولري.